हम्मर खाना स्वस्थकर आउ सन्तुलित होइक तहिन खानामे सलादके मात्रा प्रशस्त होइक पर्ता तब जाके हम्मर स्वस्थकर खना होइसिक्ता । तभिमारे हम्रे खाना सँघे सलाद खैना जरुरी रहता । यहका तहिन हम्रे फलफुलके सलाद बनाइ सिख्ती । जस्ते कि खिरा होइल, गाजर होइल, मुडा होइल टमाटर होइल यहके हम्रे टठियम मजासे काटके पहिले तब जाके उपरति धनियाँक पत्ता थोर थोर छोट छोट टुक्रा कराके काट्ना आउ उपरति नेंबु फे काटके रस चुबैना आउ थोर थोर नोन छिंट लेहना तब जाके यहके मजस्ति कलाके हम्रे यहके पेट भरके खाइ फे सिकब जउन हम्मर खानाके सँघसँघे जरुरी रहता ।